Min kaa, so a landike kan, mi wiyan innde neɗɗo kañun e ƴiwdi muuɗun. Sa anndi innde neɗɗo, so aɗe anndi ƴiwdi yimɓe fuu. Aɗe anndi ɗo joomun iwata. E ley innde joomun ndee aɗa anndi diine joomun. Aɗe anndi alkadara muuɗun. So a anndiileydi ɗo iwata ɗoo, aɗe anndi ko joomun woni e sii, aɗe anndi hakkille joomun woni <hesitation> min kaa ɗun woni ko min kaa ko mbiyammi anndal muuɗun.